Kupanaha maoli nō ka lōʻihi o ke alelo o ka poloka. Hoʻohana ka poloka i kona alelo lōʻihi loa no ke kiʻi ʻana i ka meaʻai. No laila, ʻai pinepine ʻo ia i nā nalo, a i ʻole nā <hesitation> ʻiniseka. A kīkoʻo lōʻihi aku ʻo ia i kona alelo i mea e kiʻi ai ka ʻai, a ʻai ʻo ia.